Sibirga borishda, men iliq kiyimlar, issiq aksessuarlar, yaxshi poyabzal va mahalliy joylar haqida ma'lumotlarni olib ketaman. Shuningdek, kuchli suv va qishki oziq-ovqatlar bilan birga zarur bo'lgan dori-darmonlarni ham zaxiralab ketaman.